Maro moa zay ny fangetrea fe soa ny mangetriky hany amin'ny menaky vegétale ohatsy menaky oliva, ohatsy tournesol reo, gnatony mahasaama; Maro moa ny kara